тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
болашағыңызды болжап берейін бе
негізінде ешкім білмейтін менің тылсым қасиеттерім бар
мен бал аша аламын
қалсаңыз картамен де болжай аламын
талшын шын айтасың ба
әрине қалжыңдаймын
ондай нәрселер үш қайнаса да сорпасы маған қосылмайтын заттар ғой
бірақ мен австралиялық актер александр матиастың мына сөзін білемін
адамдар өздерінің болашақтарын болжап шеше алмайды
олар өз әдеттерін қалыптастырады
сосын әдеттер олардың болашағын жасайды
а иә тағы бәрі айта беретін аристотель деген атамыздың біз өзіміз жиі істейтін істердің нәтижесіміз
сондықтан озат болу ол іс емес ол әдет дегені бар еді ғой
маған әдеттеріңізді айтсаңыз мен сіздің болашағыңызды анықтап бере аламын
сондықтан сізді алдамадым деп ойлаймын
болашағыңызды болжап беремін
өз әдеттерімізге олардың әсерінен пайда болған нәтижемізге талдау жасасақ белгілі бір реттілікті көреміз
біздің әдеттеріміз біздің мақсаттарымызды қолдап алға қарай жүргізеді немесе бізді артқа тартады
біздің әдеттеріміз ешқашан бейтарап емес
біз біз үшін жұмыс істейтін әдеттерді қалдырып мақсатымызға жеткізбейтін әдеттерді тастауымыз керек
мәселен менің алдымда күнде мына шешімдер тұрады
таңертең ең бірінші істелетін жұмыс өзімнің үлкен мақсаттарымды талдап соның айналасында жоспар жасау ма әлде почтамды әлеуметтік желілерді ақтарып интернеттің шегі жоқ әлеміне кіріп кету ме
ертерек келіп өзімді дайындау немесе тұрақты түрде кешігіп жұмысты соңғы минутта көрсету
тағы да өмірімдегі шешімдердің әрқайсысына мән беріп ойлана отырып қабылдау ма әлде ағыспен бірге жүзіп өмірімді автопилот режимінде басқару ма
төртінші ы сыртқы ортадан білетін жандардан кеңес сұрау ма әлде өзімнің тәкаппарлығымды жеңбей өзімнен шыға алмау ма
әрине бұл жерде ақ пен қараны жаман мен жақсы әдеттерді өзіңіз көріп ажыратып тұрған боларсыздар
алайда күнделікті өмірде түрлі оқиғалардан кейде жалқаулық пен сылтаулықтан жақсы әдеттің орнына жаман әдетті таңдап соның арасында жүріп шыға алмай қалатын кездер де болады
қазір мен әдеттер таңдауда әрқашан дұрыс шешім қабылдап жүрген жоқпын
кейде күннің соңында өзімді мақтап қоямын
кейде өкінішке орай өзімді шектеп ұрысып қоятыным тағы бар
алайда жақсы мен жаман әдеттерді ажырата біліп олардың әрқайсысының орындалуын жіті қадағаласақ бір нәтижеге жете алатын сияқтымыз
егер күнделікті орындалу керек жаңа әдеттерді қалыптастырғымыз келсе жиырма бір жиырма сегіз күн әдет қалыптастыру деген тәрізді сынақ яки челлендж ұйымдастыра аламыз
ойланыңызшы бүгін істеген әдеттеріңізге қарап өзіңізге баға беріп көріңізші
сіздің соңғы аптада істегендеріңіз сіз қалайтын жетістікке жеткізе ме
ал соңғы айдағы ше